Takaye xhintilonta ka'á, ye'é kua hí nakuyé najan xu nakuyé ye ye c yexchoko, xhoko ye'é nuña, c <hesitation> o'o choto najan xu tuxa'a nakun ndaká xhikuan iin, nakuye takaye xhitilontá kaye'é yinyikutu yetaye nan nda'a kakuá iin.